شايفه ان الفتره دي تبدا تطور من نفسك تاخد كورسات زياده تحسن من اللغه <hesitation> تبقي عامل كل اللي عليك بحيث انك لما تلاقي الشغل تتقبل في اسرع وقت